Ma ei tiiäki sääntsit eläjit kellele miildünüq umbõlõ ütsindä ollaq. Ma tiiä, et väega pall'odõlõ eläjidele miildüs just ollaq kambaga. Selle et seldsih om torõdamb. <laughs>